Shat kapa ga̱meen, muop la tong shat shat kapa ga̱meen, tong ya̱ lang hanga̱ɗe ga̱wus, la ya̱ lang hanga̱ɗe ga̱wus, kapa hok ɗie ni nhanga̱ɗe ga̱zoom, la nɗe hanga̱ɗe ga̱zoom, la nueng, <hesitation> waap ni la ya̱ waap ni, waar ni ya̱ la̱ ga̱wus, ya̱ hoot ƙa ya̱ la̱ ya̱ niet ɗi ga̱wus, la ya̱ hoot ƙa ya̱ niet ɗi ga̱wus la ya̱ ba da̱ ya̱ eep ƙa tong ya̱ kat hanga̱ɗe hok swa dip, la ya̱ kat hanga̱ɗe hok swa dip, mang ƙam yoor, ya̱ ruun nɗa̱a̱n, la yə ruun nɗa̱a̱n ya̱ eep ga̱de muk, ɗe ya̱ na yi, tong ya̱ na hanga̱ɗe hok lin lat, ya̱ ya ya̱ shat, la ya̱ shat ya̱ mulmul la, ya̱ <hesitation> ya̱ ɓilin nni, ya̱ ɗie nɗa̱a̱n kula mang ya̱ ɗuu ɗe anjima ɗe gusa̱ yi.